आपते सूप बणौण, माना अगर आपते टमाटरो सूप बणौण, त आप सबसे पलि एक काम करा। प्याज, टमाटर, लसण अर ज्वो भी बाकी जड़ी बूटियां छिन, ज्वो आपते सूप मां चेंदिन। सि थोड़ा सा नमक भी तेमा डाली ते सबूं ते भून द्यावा। तब तेका बाद सबु ते अच्छा से मिलै ते यो छणि वलि। छणि से छान द्यवा यूं सब चीजों ते। तेका बाद येमा कुछ अगर और गाढ़ा कन वलि चीज छिन, जड़ी बूटि छिन आपमू अर मसाला छिन। यूं सबु ते मिक्स कर द्यवा यो भन्ना मां और पूरा सूप से उबाल द्यवा। पांच मिनट मां बढ़िया सूप तैयार व्हे जलु।